Hannde kam mi yi'ii a de"iti goɗɗum fofi na? Ndaa a nii jooɗii kuugal maa fuu ngal haandi ɗum wi'a a waɗa a wattaa-ngal koye fofii. Duuniyaaru nduu tokkirdu seese fa, duuniyaaru nduu sey muñal, ɗum duuniya naa ɗum laahira, ko goɗɗo waɗan ma pat ko heɓ ma pat, alɗum to juunngo joomiraawo, ngam ɗum wutoto, waɗu muñal huccitan kuugal maa.